Tsy haiko raha manana anarana manokana ilay <hesitation> fizarana amin’ny elo fa <hesitation> ny azoko lazaina dia misy <hesitation> tahony ilay izy an <hesitation> dia misy <hesitation> misy an’ilay lamba miaro amin’ny orana iny <noise>